Gl'ani pasà a l'üniversità a sun ita gl'ani pi furmatìu përché a m'an ënsegnà a fe la tradütris, a m'an ënsegnà l'angleis, ël franseis e ël tedesch e tante coze ëmpurtante për ël travai